Nguga nduje viji mayo ya'a ha tangue ga ndavii junio ña'a ndenga nguera ngue ndekuan nain chichetatai kuluu ya'a chikemengui iho javaniño itu <noise> uun yoko ndua keve <noise> jukuu ujun. <noise>